Na nka wa'a ka yuku á, ye lo ino ye lavi á, xi taka ye-yuku á, ite á kaa kuí.